Ny fomba fiasan'ny marteau koa moa zany mazava hoazy hoe tsy afaky <hesitation> mipetsaky am'tragno raiky tsika laha tsy amin'ny alalan'ny marteau. Ohatsy hoe zao misy seza, tsy maintsy mila fantsiky igny vao afaky <hesitation> ipetsahanao miaraky marteau, efa- marteau zany gny herin-javatsa abiaby na ataontsika hoe misy fantsiky eo tsy maintsy fantsihy, tsy maintsy pehy am'marteau zany raha iaby vao afaky ipetsaha.